Wuu fu pugum yele se'em <hesitation> small business. So, fu san yeti fu pɔsɛ small business <hesitation> fu nari fu diŋɛ niŋa mina sɛla de la business sɛka ti du yeti fu iŋɛ. See ti fu kelum mina yeti bɛ? koo zi'an kana bɛɛ? ti n yeti n iŋɛ business la. Fu yeti fu iŋɛ la tiŋa puan bii fu yeti fu iŋɛ e ka la tinkpiŋa puan. Fu wan ba'asɛ bilam, see ti fu nyaa baŋɛ lagefɔ ŋwani ti n nari ti n tara dee nyaŋɛ dikɛ pɔsɛ business la. Nɛresɛba ti fu ti'isa ti ba was daara fu lɔgerɔ la, see ti fu baŋɛ ba bo so'olum sɛka ti fu yeti fu iŋɛ business bii ka boi bini before ti fu nyaŋɛ pɔsɛ nyaa yu'ɛ fu business la.